vegurinn að bænum skál í var rofinn í dag eftir að

flæddi yfir hann hlaupið hefur náð hámarki og er í rénun talið er að hlaupið nú sé um tveir þriðju hlaupsins sem varð fyrir þremur árum að minnsta kosti þrjátíu og sjö eru látnir og tugir slasaðir eftir að jarðskjálfti að stærðinni sjö reið yfir

eyju í Indónesíu í dag vika er síðan jarðskjálfti sex komma fjórir að stærð varð á eyjunni tuttugu fórust í flugslysi í

Sviss í gær þegar flugvél sem framleidd var í síðari heimsstyrjöld hrapaði vélin hrapaði lóðrétt til jarðar á miklum hraða gleðskapur um verslunarmannahelgina nær hámarki víða um land í kvöld áætlað er að um fimmtán þúsund manns hefji upp raustina í brekkunni í Herjólfsdal þar fer veður versnandi en búið er að opna íþróttahúsið til vonar og vara fyrir færst hefur í aukana að íslenskir veitingastaðir krefji viðskiptavini um

svo hægt sé að innheimta sérstakt gjald ef þeir láta ekki sjá sig hlaupið í Skaftá hefur náð hámarki og er í rénun gripið var til þess ráðs að rjúfa veginn að bænum skál í

fréttamaður er fyrir austan já Rakel

náði hámarki við Sveinstind á miðnætti og við Eldvatn í morgun það er nú í rénun en enn er talsvert

rennsli og vatn bæði í árfarveginum og í hrauninu það var búist við því að þetta yrði allstórt hlaup en tvö þúsund og fimmtán eitt hið allra stærsta sem orðið hefur árið tvö þúsund og fimmtán var hlaupið þrjú hundruð og fimmtíu gígalítrar að stærð sem jafngildir því að fylla kubb af vatni sem væri einn kílómetri á lengd og breidd og þrjú hundruð og fimmtíu metrar á hæð eða hátt í fimm nú er búið að reikna út líklega stærð hlaupsins og leiðrétta fyrir það vatn sem fór

í þeim samanburði verður þetta hlaup núna sem er nú að lækka og við getum áætlað hvernig muni fara fyrir því það verður sennilega tveir þriðju af rúmmáli hlaupsins þrátt fyrir að hlaupið hafi náð hámarki gætir áhrifa þess lengi enn en það mun auðvitað taka

fara niður eftir öllu saman við erum að tala um að allt verði komið í samt lag nokkurn veginn eins og venjulegt sumarrennsli eftir viku eða svo eða tæpa viku það var við flug yfir

í gær sem uppgötvaðist að það hljóp ekki aðeins úr eystri katlinum heldur líka þeim vestari sjáið að áin hefur rofið

það er verið að rjúfa hérna afleggjarann að skál í

nei ekki ekki ekki úr þessu eftir að við fengum gröfu til að rjúfa veginn sem liggur hérna að skál það var svo mikil fyrirstaða í honum að vatnið var farið að fljóta inn á veginn þessi vegur var rofinn og þá virðist

vatnið að fara af þjóðveginum þetta er að sjálfsögðu vatn sem er að koma úr þessu hlaupi í eldvatni og Skaftá já þetta kemur hérna niður hraunið

ég er nú ekkert mjög staðkunnugur hérna en heimamenn segja mér að þetta þetta gerist í hverju flóði en þetta er eitthvað öðruvísi en

hefur verið undanfarin ár já þetta virkar

meira ekki satt jú þeir segja það heimamenn að þetta

síðustu flóðum og þú fylgdist með þessu hérna í eftirmiðdaginn þetta óx mjög hratt hérna alveg gríðarlega þetta gerðist bara á örfáum mínútum að

fljóta inn á veginn og þá var þessi grafa fengin til að taka þessa fyrirstöðu og það virðist ætla að bera árangur þetta lítur betur út núna menn eru líka með áhyggjur af brúnni

staðan á brúnni núna hún er óbreytt frá tvö þúsund og fimmtán en það kemur í ljós þegar að minnsta kosti þrjátíu og sjö eru látnir og tugir tugir slasaðir eftir að jarðskjálfti að stærðinni sjö eyju í Indónesíu

fjöldi húsa skemmdist og skelfing greip um sig meðal eyjarskeggja og fjölda ferðafólks sem var

einum vinsælasta ferðamannastað Indónesíu fólk flúði skelfingu lostið út úr húsum sínum þegar skjálftinn reið yfir sömu sögu var að segja á Balí þar sem áhrifin voru þó mun minni skemmdir urðu á alþjóðaflugvelli eyjarinnar en flugbrautir eru þó nothæfar vika er síðan jarðskjálfti að stærðinni sex komma fjögur varð á

þá létust sautján og mörg hundruð hús skemmdust tuttugu fórust í flugslysi í Sviss síðdegis í gær þegar tæplega áttatíu ára gömul flugvél hrapaði í fjalllendi í norðausturhluta landsins ekki er vitað um orsakir slyssins en vélin hrapaði lóðrétt til jarðar á miklum hraða vélin er af gerðinni Junkers JU fimmtíu og tvö og var framleidd í Þýskalandi árið nítján hundruð þrjátíu og níu

var fullsetin þegar slysið varð og auk farþeganna voru þrír í áhöfn ekki er vitað um orsök slyssins

hafa greint frá því að vélin hafi hrapað lóðrétt á miklum hraða á fjall ofan við vinsælt skíða og útivistarsvæði hraða á fjall ofan við vinsælt skíða og útivistarsvæði

notuðu vélar sem þessa í síðari heimsstyrjöldinni svissneski herinn hætti að nota þær árið nítján hundruð áttatíu og eitt vélin var í eigu

í þannig vélum og var með fjórar slíkar á sínum snærum vélin sem hrapaði í gær hefur verið nýtt í þannig ferðir síðan árið nítján hundruð áttatíu og þrjú öllum ferðum með hinum vélunum hefur verið aflýst um óákveðinn tíma engin kynferðisbrotamál tengd útihátíðum hafa verið tilkynnt Landspítalanum um helgina þetta

konu á bílastæði í Herjólfsdal kynferðislega með því að þukla á henni samkvæmt lögreglunni í Vestmannaeyjum var hinn grunaði handtekinn ekki liggur liggur fyrir kæra í málinu á fjórða

tug fíkniefnamála hafa komið inn á borð lögreglu í Vestmannaeyjum um helgina það er svipaður fjöldi og á sama tíma í fyrra Ósk Magnúsdóttir fréttamaður er í

verið gerðar ja jú það er sannarlega farið að bæta í vindinn

við höfum ekki stórar áhyggjur ef

veðrið hafa áhrif á dagskrána í kvöld nei ætlum að halda okkar striki

í dag sem voru hressir þrátt fyrir vindinn

á einni með öllu og er Jón Þór hvernig hefur gengið um helgina

að koma liðinu í stuð

að koma liðinu í stuð

við þessa tónleika þetta er þetta er rjóminn hann er hér

á eftir að bæta í

fimmtán metra á sekúntu

kviður sem fara yfir fimmtán metra á sekúntu

er árviss viðburður á hátíðinni sem nær hápunkti í kvöld með tónleikum og flugeldasýningu markverðir eru vopnaðir frá slökkviliðinu það er vissara fyrir þá sem hætta sér of nálægt vellinum að eiga föt til skiptanna því ganga yfir áhorfendur í öllum hamaganginum það getur reynst dýrkeypt að panta borð á veitingastað og mæta ekki Neytendastofa hefur undanfarið fengið

þónokkrar ábendingar um að sífellt fleiri veitingastaðir hér á landi innheimti sérstakt gjald ef

væntanlegir viðskiptavinir láta ekki sjá sig úrval veitingastaða í Reykjavík hefur sjaldan verið jafn gott og með vaxandi ferðamannastraumi hafa fjölbreyttir staðir verið opnaðir síðustu ár undanfarið hefur farið að bera á því að staðirnir fari fram á að væntanlegir viðskiptavinir gefi upp

svo hægt sé að rukka svokallað

ef þeir mæta ekki já við höfum fengið ábendingar um að einhverjir veitingastaðir séu að óska eftir því að það sé borgað ef fólk mætir ekki án þess að láta vita og í þeim tilvikum sem við höfum fengið ábendingar um þá hefur svo sem ekki verið ástæða til neinna aðgerða af okkar hálfu vegna þess að það er látið vita með hæfilegum fyrirvara og það eru upplýsingar um verðið

fólk hefur þá tækifæri til að hætta við með hæfilegum fyrirvara allur gangur sé þó á því

hve hátt gjaldið sé og líka í sumum tilvikum er það bara ef það eru stórir hópar þannig að það

í hverju tilviki fyrir sig að sumu leyti Þórunn segir að þó að slíkt gjald sé nýlunda innan veitingageirans hér á landi hafi það tíðkast annars staðar við höfum heyrt af þessu hjá læknum og snyrtistofum til dæmis og það hafa í rauninni bara sömu sjónarmið gilt þar ef að allar upplýsingar liggja fyrir neytandinn veit af þessu áður en hann bókar og er skýrt frá hvernig hann getur þá afpantað þá höfum við

verið að gera athugasemdir neytendur þurfi að vera meðvitaðir um þessar breytingar algjörlega bóka sér borð eða tíma hjá læknum eða hvað sem er að óska eftir upplýsingum um þetta ef þetta liggur ekki fyrir átta hafa farist í miklum skógareldum í norðurhluta

Bandaríkjunum undanfarna daga þá loga enn skógareldar í Portúgal og hafa sex manns verið flutt á sjúkrahús Donald Trump forseti Bandaríkjanna hefur lýst því yfir að náttúruhamfarirnar í Kaliforníu séu mjög alvarlegar eftir slíka yfirlýsingu frá forsetanum eiga stjórnvöld almenningur og fyrirtæki greiðari aðgang að fjármagni frá ríkinu til uppbyggingar fjórtán þúsund slökkviliðsmenn voru að störfum í

orkufyrirtækis lést í nótt í eldum í Shasta sýslu í norðurhluta ríkisins þar sem mestu eldarnir loga meðal annarra sem hafa látist voru langamma og tvö barnabarnabörn hennar auk

í mikilli hitabylgju í Portúgal og á Spáni um helgina kviknuðu bæði í suður og norðurhluta

nokkur hundruð manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín sex hafa særst í eldunum þar af tveir alvarlega aðstæður til slökkvistarfs eru erfiðar í Portúgal þar sem enn

er mikill hiti og vindur bjarndýr gerði sig heimakomið í bíl í í Bandaríkjunum á dögunum lögreglustjórinn í sýslu birti myndband af birninum og umgengni hans á samfélagsmiðlum til að hvetja ferðalanga á til að læsa bílum sínum sérstaklega ef eitthvað matarkyns er þar inni lögregluþjónn notaði reipi til að opna hurð bílsins og vekja bangsa sem hafði fengið sér hálfan banana og

fleira að borða og svo lagt sig eftir máltíðina vegurinn að bænum skál í var rofinn í dag eftir að Skaftárhlaup flæddi yfir hann hlaupið hefur náð hámarki og er í rénun talið er að hlaupið nú sé um tveir þriðju hlaupsins sem varð fyrir þremur árum að minnsta kosti þrjátíu og sjö eru látnir og tugir slasaðir eftir að jarðskjálfti að stærðinni sjö reið yfir eyju í Indónesíu í dag vika er síðan jarðskjálfti sex komma fjórir að stærð varð á eyjunni tuttugu fórust í flugslysi í Sviss í gær þegar flugvél sem framleidd var í

heimsstyrjöld hrapaði vélin hrapaði lóðrétt til jarðar á miklum hraða gleðskapur um verslunarmannahelgina nær hámarki víða um land í kvöld áætlað er að um fimmtán þúsund manns hefji upp raustina í brekkunni í Herjólfsdal þar fer veður versnandi en búið er að opna íþróttahúsið til vonar og vara fyrir hrakta

færst hefur í aukana að íslenskir veitingastaðir krefji viðskiptavini um

þegar þeir panta borð svo hægt sé að innheimta sérstakt gjald ef þeir láta ekki sjá sig